Kho ndasoma bindu nia amasoma sichira amasomo ne amalayi ndi no omwana amala akhunusia abundu olatakha obecha nowaanda niba noli umuibusi kenya utinyirire khukhabira abana shinga bala ba nabemenya obulamu bwa mukamba shikila obulamu bwa kumenyanga shino shibuli bwa bana befu balamonya tawe echira abana anga bachichanga khumenya balabakho bulamu bundi buli imbeli sana sichila mwana na somele tawe abulakho abundu alaingila tawe kho iso nyamanga omwana nasomanga engangano nenaye enyole natushile abundu ye yosi naichinwa khutukha schichira amanyile omwana nasoma olakhonya sie khandi alakhonya bajirani balaba mwanea alachingulacho ukhaba khumenyangao shikhula ba mubulamu bwa kwamenyangamo tawe khurula anyuma yao tawe kha masomo ne amalayi omwana nachira khusikuli khula bidii mwana si yocha nakhumba khola bidii nobula khaba muesi mumoyo one e aah inyanga ino sili nasio taa lakini mukamba nitukha ndaba ninyone nomba ndachia kukhopakho abundu mwana wanje kala khuana ochie khusikuli ndikombanga omwana asome atukhe abundu we esia sindatukha tawe sichila omwana aino nasoma shindu shiokhuranga shi esie ndaba ninyone neobukhonya lwa khuranga enyola kama amuibisi wawe khubirira khumwana uyo nekha ibie nobola si chienya khusoma mwana wuwo akanakana alaba nende. Injira shina mmaisha kekenilo onyalanga bana bakhaba saa bashibala bachendanga saa khusialo mna nebasambula nga abandu lakini nong’ang’ane omwana nachire khusikuli omwana akhulanga namangilo aaha bebusi banje balang’ang’ana nase ndasoma bachila ndatukha we ndatukha ana bali nende maparo malayi khumaisha kanje bachiba ndatukha we ndi ano nibo bashira nifwana shinga wefuananga indi. Basi nendi mwana nembakho khole shina sindu sina shilayi shichamishishya bebisi banje khakhorirekho shindu shi maana mubulamu bwabe sichila nabo beyimananga bakona kata injara bakhubanga shinga enyala khusoma khubulamu bwanje buisate imbeli.